<noise> a'u kan a'u data amoi a'u haruma ei nyatan, a'u mahala nimamhala ni maloi sa snikpidiwam osohawalani mayutub male a'u halene mayetub datam soun jadi kalesim kalo a'u malahp lee, <hesitation> a'u haune'e usu halani mayutup male snek pidio rua oh tu'laha ni maslau lapu laile'e a'u ruma data'an soa a'u papa osu a'u telpon telpon male'e baba ni datan nahu ruan inyatang jadi a'u ladatan amso musti a'u papa, jadi kalo mala mala hapeyama a'u casam musi a'u haon hpyam kalo itaulun a'u cas loi inana upin tehanam aruma tutu a'u luni baru a'u malat a'u rumo usu huala nimaloi yutupa male'e sa datan so'un. Snik pidio tapo lahala ni masiam upu biar snek pidio numa polo halan a'u rumus telpon telpon male tutu datan soun labe labe numu sihuwei pocer mai ihala nima, mai hala nima esa hapeyam kabokoa mahu ipusi asapa te hala nima pe'etile jadi usian kau a'u jau mai eu suparam a'u janji le a'u rom nyatang, a'u cas hp sampe ssu malam malam male'e a'u malam musi a'u papa <noise> ikali sinuma a'u haruma inyatang bapa cas hpanu sape malam malam mali eh, padahal a'u bali muni kimalakani olahola more a'u kina kina kina tutu <hesitation> tutu a'u hitere utut esa a'u pusing eh kali seng papa lesiupa, pada hal simoloit <noist> tukalaling teras tehan. Jadi kaling sikalai himale imaleu beih laha nima hala nima hala nima, amui pinyatan datan soun papa. Jadi lapulai le'e a'u haruma a'u cas hp sukon male sea sokun a'u papa lamu tau <hesitation> kalo ikaen rui alisa musti hp iiy, jadi a'u jaga su mulaman nasongko aus a'u pakae et makan arumpu alisa mulani mulaman nam songko ais a'u mala hpyam, jadi lapulai le'e <noise> jadi a'u harum usui mala-mala hp male'e jadi a'u maio kalo utaulun a'u cas loiluma lela <noise> a'u haruma sea mala hp a'u papa ih potom maniya mupu potinoa nimani manimyam a'u cas baran nahun data nahun <hesitation> data nahu siupum batal lamalam batal lamalam ih a'u bula bale bula bale poto a'u kasi kaluar hpyam a'u harompis siam bapa cas bata umalam bata umalam eebinyatang hpanu siomalam malam male'e baru hp sinua hp hira le jadi <hesitation> lele haruma datan nahun sing kalo a'u <noise> upaki nuinyatan datang suan a'u papa. <noise> jadi kalo yamahala nimem haroko e non halanima smek pidio ruan soyutup male kapokoa a'u pake data sian soun abis baba paki data koini jadi tapa sa'am kale enupu saran hp anu sou ajar iyame suro lapu lai ami siam sese ron tati nihp.